La hanao anio izany da <noise> mitoboky am toera mangingiky; da eo gn mandefa gn' eritseritsy: <noise> mandiniky ny ho avy, mandiniky gny raha tsy mety natao aby, mba ahafahana manatriky gny ho avy. <noise>